E karazane zava-maniry ma- misiry ame tagnanay, ame zaridainanay moa zany dia ireto aby, ame zolkinay moa zany, <hesitation> telo ambifolo: akondro, vapaza, apaly, zirofo, a vanily, kafe, voangy, fary, bordedefy, sary soky, ma- manga, letchis